Najtir koon junpach tii cha nqaq'arwa chiriij najtir koon choqpa' qa' taqee' nb'anta ja naq tah naq kamaj naja ruu' janaj ahkuun ro'na q'iij kore'eet man cha yah qat'aliim ta ru'uum je' tii naqaq'aram man cha qahq'arwa ta kuu' la nimaq winaq pero je' tiii ro'na q'iij qat'aliim la aq'omil je' tii <hesitation> la q'an riij tz'iin kore'eet nqaq'aram qa reh kore'eet nrito' k'ieh winaq nkik'aj laa' xare' wula naq ar <hesitation> ree' b'aqal taqee' reh chikop ke nkitoo' naq ar ke janaj chitoo' la rinaq'wachiis y puest tah naq ar k'ieh winaq nawila' ke nkiq'am kinq'wachis ro'na q'iij kore'eet wula ch k'ieh winaqiib' nkiq'ab' kinaq'wachiis ru'uub' k'ih qa' taqee' nkila' ruu' ruu' k'ieh risuqumb'aal